Azonao hazavà va ty atao hoe aspirateur? Ataovy manahky amy ty mivola amy ty ndaty mbe tsy nahatrea azy ndre indraiky iha.